Jan kukinixu queso tukaduu a kexuu la dinankana, onre ndavaru kaduu ján, indakaru takuu ñenruu kunchi vendiro najero ditá luchi kundeturu ndakeru nuu la aciti nakaduu nikuna, ndakaturu la chuve lakeru lakeru ndude ñuñe nui nikuna ndakero, la kulandu lakero kixuu nui la ndake lavaturu cha'a nduu tunana ndoko kakero ya'á lakuen nduu tuu nana ndó ko lakero la ñun ndoka iketini xuu kexuu.